Antsika re samy- samy olombelo miaina ka misy helokan'ny sasany nde <hesitation> ataonao anatinao ao fa tsa ra, ilaina zany ny famelan-keloka amin'ny nama, amin'ny olombelo tsirairay aby mitovy anao, ka <hesitation> hampahatsara, ampahasoa, ampahamaiva ny fiainanao any ambadika any ny famelankeloka zao.